أنا شخصياً أقدر أكتم نفسي تحت الماء، لمدة من عشرين لثلاثين ثانيه تقريبا. بس يعتمد على مدى تحملي للغمر تحت الماء، و <hesitation> ضغط الماء. لو تدربت أكثر، أو كنت في مكان، مريح ممكن أتحمل أكثر شوي. بس بشكل عام، المهم تكون حذر، عشان ما تصير مشكلات في التنفس، ولا قدر الله تموت.